E woodi e gusi, e woodi liyo haako, e woodi liyo baskooje, e woodi liyo temater, e woodi e weedu, e woodi liyo kuɓokko, e woodi liyo kuɓeeje.